Eo to in no rakah no sih pa, von po ti kakavo varih. Naban arih o naban kakavo eh, to iu te no sih po o, o ito te rer. To iu te me rare'oer sih. Ir o, tah eo to iu te mera oer sih ir o natant, in o naban o viah. Iu te me raroer sin. Eh <noise> ma tah pet eo to iu po o, po ken von ito iu, ito te rer. Eo sih, te me raroer. to gon nador akuk rer ama tah. To gon rador akuk rer ama tah ir hikta, kiu va hiva arer kipa gon rer ama tah. Iu te no po ken o boneh. Ir o, nat pet o abuh. O natant, vasus pet rer sih a ti, a ti pah, vasus rer a ti a ti to gon non sih a tah. Ti to gon na mes no si a tah vir va'us a ti. Ma, ken tah veh a ru'eri, to dor non po o boneh. Goro rer pama iu ama viah. Ot rer ama tah <hesitation> e- nom hikta ot a nem. Ama tah abuabuh, ma ken tah vari ba, me rer pa ong ma. To me rer pa te po o veh eo to iu te no sih po o po naban kakavo. Kev vo neh, australia, eo to iu te no nen sih. Iu te no sih pa ken von boneh. A von a, tovuh pet. A <noise> ma meh tem, to, a, tem e to iu ong nom nih, te menon ama kenken tah rakah e pasi he vador akuk kepa ong veho nom po o e to iu ong nom. Ama, e hikta antoen pipit vir anom. To hikta antoen anom pa pipit. Eh sih. <noise> Pasi he akuk pa ma tah to, vakokot rer a momoah ta antoen pet anom pa kiu ua hiva be iu gon nom a tah e pasi, gon tah vador akuk nom, ken tah ve ru'en, tah en, mea, sah tah hophop. Ama tah kiu. Mea ama, tahan te pir. Iu no sih a tahan te pir. Eh, ir ahik bir poet. Iu te no po ken o boneh naban abhik bir poet. Vasus ti pet rer sih, vasus a, tem ir to vasus a ti to, e to gon veho rakah nom si a tah. Eh sih gon veho rakah no a tah bi vasus oah. I o ken o boneh eo to iu te no nen. Ito, te vaviah pet rer.